Anomamõsumassin, nigu nimigi ütles, mõsk anomit. <hesitation> Taa muut elo pall'o mugavambas, selle et <hesitation> käsitsi ei piäq kraanikausi man inämb midägi mõskma.